<hesitation> نوامبر د مني زړه دی. په دې میاشت کې خلک د ژمي لپاره اماده ګي نیسي، تودې جامې د سون توکي او د ژمي د ځانګړو خوړو په اړه فکر کوي او راټولي یې. همدارنګه په نوامبر کې خلک نور د خپل کار او زده کړو د نتیجو په اړه خبر وي، هغوی پوهیږي چې تیر کال یې څومره موفق تیر شوی دی.